اه ماكلتشى المفظلة هي مكارونة صلصة، نموت عالمكرونة صلصة وحتى الرز يعنى أى حاجة بالصلصة تعجبنى، أنا زايدة نحب الباجيات نتاع الشارع. الباجيات اه مش أى باجات تعجبنى صرا خضرا عساها زبدة فيها جبن وأنا ما نحبش الجبن نحب باجيت حارة وانا محارة تختلف اه حسب السنة أى في الشتاء نحب الصلصة أكثر وفي الصيف نحب الباجيات أكثر.